Nnu nba nta nyi ntu tnayi tnaba yimwa yinmwa chiwagbayin nwo awo nwochegbamayi nwo chuba nwocheta awocheyin awochetun awochetnayi awoche tnaba awocheyimwa yinmwa awoche chiwagbayi shiba shiba chegbmayi shiba cheta shibacheyin shiba chetu shibi chetnayin shibacheyimwa yimwa shiba che chiwagbmayin shita shitache gbmayi shita chaba shitachata shitachayi shitachatu shitache tnayin shitache tnaba shitache yinmwa yinmwa shita chechiwagbmayi shin shiyin shiyin chebmayi shiyinchaba shiyinchata shiyin chau shiyin chetnayin shiyin chetnwba shiyin cheyinmwa yinmwa shiyin chechwagbmayin shi shitu shitu che gbmayi shitu chaba shitu cheta shitu chayin shitu chetnayi shituche tnaba shitu cheyinmwa yinwa shitu che chewagbayin shitayin shitnayi cha aba shitnayi chata shitnayi chayin shitnayi che tnaba shitnayi che yinmwa yimwa shitnayi che chiwagbayi shitnaba shitnaba chegmay shitnaba chaba shitnaba chata shitnaba chayi shitnaba chetu shitnabachatnayin shitnaba Shitnaba cheyinmwa yimwa shitnaba che yinmwa yinwa yinwa sh sh shiyimw shiyimwa yinmwa che chegbmyi shiyinmwa yinmwa che aba shiyimwa yimwa cheta shiyimwa yin mwa chayin shiyi mwa yinmwa cheatu shiyinmwa yin mwachetna yi shiyinmwa yimwa chetnaba shiynmwache chiwagbma gin shichiwagbmayi, shichiwagbmayi chaba shichiwagbmayi chata shichiwagbmayi ayin shichiwagbmayi shitu shichiwagbmayi chetnayi, shichiwagbmayi che yimwa yinmwa shichiwagbmayi che yimwa yinwa tagyi tagyi chei gbmayi tagyi cheguaba tagye che guata tagyi chayin tagycheatu tagyi chetnayi tagyi chetnaba tagyicheyin mwa yinmwa tagyi che chiwagbanyi Tagyi gwaba tagy gwaba to tu ngwaba tagyi gwaba to ta gwata tagyi gwaba totongwa ay tagyi tagyi chegbmayi tagyi che aba tagyi che at tatgy che ayin tagyi cheatu tagyi chemay tagyi gbmayi cheitanba tagyiche yinmwa yinmwa tagyiche chiwagbmay tagyi chawo tagyi cha awo chaba tagyi awo chaayi tagyi awo chatu. tagyiawo chetnayin tagyi awocha yinmwa yinonwa tagyi shiba tagyi shiba dada tagy shiba tagyi cha shiba cha ayin tagy cha tnarba tagyi awo chaba tagy shiba cha chiwagbamy tagyshiba yinmwa yinmwa tagyi chai shita tagychi shita cha gbmayi tagyi chishita cha aba tagy che shitan atu tagyi cha shita cha tnayi tagyi shiba ata tagyi yinmua yinmwa tagyi shiba che chiwagbma yi tagyi cha shiba chiwagbmayi Tagyi shita che awo tagyi chewo che gbmayi tagyi shita che ata shita che ayin tagyi shita chaatu tagyi shita cha tnayi tagyishita she tnaba tagyi shita che yinmwa yinmwa tagi shita cha tnayi tagyishita she tnaba tagyi shita che yinmwa yinmwa tagi shita chan chiwagbayi tagyi shita cha shiyi shiyin chagbmayi tagyi shiyincha aba tagyi tagyi shiba cha tnaba tagyi cha shiba tagy cha chiwa gbmayi tagyi aba tagya aba che gbmayi tagy aba cha ata tagyi ata tagy ata cha gbmayi tagyi ata cha agi tagyi ata cha atu tagyi ata cha tnayi tagyi ata cha tagyi shiyin cha aba shiyin cha tnaba tagyi atu chachiwagbayi shitnaba shitargba chayinmwa yinmwa shitmagba cha tanba shitnaba char chiwagbmayi.